La xaboon nkamaj reh najosq'ii yah re' ab'aqal wulmood niqaq'ar wa ke nakoj reh naa natz'ajam pan ajaloom natz'ajam aq'ab' natz'ajam aq'ab'is natz'ajam awooq oqis natz'ajam xah ahpare' cha reh la qa'sa taqee' reh ab'aqal